Ricordi d'infanzia a su momentu no <hesitation> non du in da particollarisi, a piccioccheddu è tottu bellu. Pagu penzzammentusu, chi mi s. Candu andau a s'assillu, deu seu figgu sou po narri e <hesitation> s'asillu, cu attrus picciocccheddusu, deu fu. Fui cuntenutu. SI giogada cu <hesitation> dui fu sa compagnia <hesitation> forzi su momentu pru bellu è cussu po candu seu andau a s'asillu.